Raha mbola afaka miteny amin'ny fitenin'ny olombelona ihany aho a dia tantaraiko ny olona ny zava-nitranga hoe nataon'ny mpamosavy lasa alika ohatr'izao aho a fa inona no zavatra tokony hataoko